Gne tena sara manko akoho gasy misy ronony io andrahoagny sara izy hanigny malemy sara izy da hampandevezigny elaela amigneo sara an'azy la ohatry ka hoanigny androany omaly hariva izy defa karakaraigny da asiagny tongolo gasy izy amin'izay mafanafana sara gne mindrano e ranony igny da ah mahazo aigny sara.